Ke noʻonoʻo wau no ka ʻaloʻahia, noʻonoʻo wau no nā wā aʻu i ʻaloʻahia nui ai. A, ʻo nā mea aʻu e hoʻomaopopo ai ʻo ia hoʻi ka panapana wikiwiki o koʻu puʻuwai, ka hopohopo mau, ka hiki ʻole ke hiamoe pono, ka ukiuki koke ma muli o ka <hesitation> ʻaloʻahia he nui. A, ʻaʻole wau hoihoi i kēia ʻano ʻaloʻahia.